Ëjt's jue ëjt's da dun ayu'uk am mëdyak o nanëm ko'o xë jedun nyax, jue jedun t'sondakpë je lunés, martés, miercolés, juevés, viernés, sabado y nëxë dun nyëkxë kymayënyë.